<noise> Winoo winoo húrn yaa, sam ggíti giinda mada gaade gibiiŧa gboonje, ndu uga gitini bgeege, bgeege, biin jíla. Binŧaasbi wammu, unan bi giti ubuni wéde, we uñóbi wi ma, win ñaana giñinti giyete, win ñaana ginbiiŧa giñaani fis. Ngi hatíde, ndu uluua alúŧi, wédi uriŋinte, wima húrin yaa halaa ttu leef, we ngete gwom gi mee, unhudumti hudume. Boŋ unan jéti fana, utúm wédi uriŋinte a girafa ga, a gibeli ga. Wee wi uyalti ginsiigi, we fana win wosa fana win wosa fiiñe, ggíti giinde, utin gaadi, ggíti gfúmfuma, utin gaadi ggít gima húrin yaa, mbóotina a gimbiiŧa ngi wédin ggoggo. Wédin ggoggo ma fana umada siigna unan dosi wolla a ggíti ma ngette unan wundum wi, yaa ggíti ma njali ma mbiiŧa bo bigolla nyaayi. Undosidosina a ggíti giindi ma ndu udosiwi a ggíti giindi ma, ngi hatiden, fsugur fommu, unan fi túm a wéde han bjiil, wédi fi ma unan fi dosi a ggíti giindi ma. Winoo wini mada yaa gatarag, uu tti njete a ggíti giindi ma, dong we gí gsugur. Ngi hatide bta ma binyaana batibintoo, ŋɓúulim bima, ndu uɓuŧ ŋɓúŧi ɓúulim bima, uñinji nduulu.